Tee siipa kamalingai nala gamalima ninang siliwita loida hatuwala ko tannu bamma teng boili ambiai, boili ambila ule teng wole okopo lakamake loida teng lakamalila ule teng a' awatono enango kole abila ule te silonambili onga kima itapuai, itapalawainang teng tee wakang steam na' kata gawalama mono okopo enang buainang teng mono okopo iondai luupalawai iondaokolo teng tee enang kammali loida luli alawai. Tee siliwita maka tang peekala kamalo loida maka siliwi tei temaske tewatewa kamakamali manobamma tei tewatoke luumaliko, enang tewa menabasi nawa hatuwala ko boili amman, lepo boili alawainang teng teketai ukauma ule mono okopo lakabalala ule kima itapuai. Itapuinang teng tee mono okopo enangne enang buai teka takapuko, takapuko, takapuko wela tee o mono okopo iondaula ule Iondauma ule teng oga lakama saa uwai saa uma, saa anda ule teng awa owambai ninane o mono okopo alenui ndo wipui nala. Teng tewa gawalala teng teketai onga kaposioma tee mono tee tamba manobalawai ango tee peekala lomalomangai enang buinalai mono okopo walo alala ule tee tamba manobalawai, monoka kapala owai kua owai siipaka wakang enang balawai teng tewa menabas nawa enang o siliwita loida maka kamalo loida lepo tee lomaloma enangbamma enang maliko. Teng aka hausik nabalawa loda namo tee wealoda awango onga tee osinonnai lomalomai tewa enang balala ule steaming balala ule kameali tee siipa. Tengka enang balawai namo leko enang balawai teng osinon nalaka loma lomaka ule tambeng ule ninala niaka nando ange osinoke tee tewato usingb bamma pakumalili tope, pakumalimo aka ule tewa enang malima. Tengka ule lepo meeke owango tei tewatoke enangmalama tee ule tang, tang kale moai. Kale kalemomanawa manomalako, wole siipaka teteka ule tang kame alawai wole siipawowainamo. Teng kamali aka teng nai luli alawai tee tewa gawalala ule, teng tee ninang loida tewa gawalawa hausik loida nabai alala ule tete sutuke meeke leko, tee osinoke tei tewatoke lomalomai gawalawai namo tete ule tang monoka asing tang meka nai manobalawai lomaloma, lomalomangainna tee peekaukai enang balingna tee nai lomaloma nupui towai tee tambeng nupui towai. Tengka ule tee peekaba tewato nabake gaunisi osinoke teka ule tuma ule tangala melang awango tete osino nalai enangbali lomalomai luupali.